ف مرة رائد الفضاء منير وهو على متن المركبة الفضائية بتاعته شاف نجم مش موجود ف الخرايط ف قرر إن هو يسجل ويكتشفه ولقى إن هو كل ما يشوفه كانت بتظهر له أمنيات وأمنياته دي كانت بتحقق ، فقرر يرجع الأرض ويقول للناس كلها على النجم ده ويديلهم أمل ف ان هم يحققو أحلامهم